Kwtal bithi swlamani lama no gosiwui nanani kok khe kaisa belai uansukma kok. Kwbangma borok rok tei company rok kwtal bithi swlamna bwgui kwtal kwtal lama phunugo. O kwtal lama bai swlamjak bithi rok bemar no hamrwui mano hinwui bohrok dabi khai o. Phiaba abo bwswk tei bahaikhe chini bemar no hamrwui manai abo kebo sai mansukya. O bithi swlamma lama no chengai naikolnai borok rok tongo. Tei o bithi no bemar borok no charwkhai tamo wng nainai borok rok bo tongo. Tobophano kaisa bul wngkhai borok kaisa ni jaan thangwui mano. Amoni bagwui no kwtal bithi swlamna tei charwna bagwui kwrwng sijak borok rok fwnangjago. Amtwui hai khe kwtal bithi no chwng chengwui nai mano.